راح اختار عمى الخمسة و عشرين ايي- لأن انو الشباب الطاقة الشبابية و الطاقة الأيجابية و الأبداع و الأختراعات يمكن انو احسها بهذا العمر فأني من محبين عمر الشباب و اريد ابقى دائما اي- بهذا العمر و حتى يكون عندي طاقة و حو حيوية انو اني اكون نشطة بيومي.